pano solɛpǝ wǝǝ pɨ lóo toŋ lǝ ŋpaŋpa pɨ lóo kuŋ lǝ naawǝ. Mɨŋ pɨ lǝ rǝǝnɨ <hesitation> gɨrupi la nɛŋwǝ sa wǝǝ we oturu o lo too we a nyɩŋ wɨ yaa rɨ wɨ láa saarɨzie rɨ cɔkɔŋyǝ tuwǝ wɨ lóo kuŋ lǝ ŋle la ya la mɨ nyɩŋ la mɨ nyɩŋ fwanyɩ wǝǝ wɨ ri pano solɛ la nɛŋ wǝǝ.